An agöö ökëmü

Kwan ökönya ï yoo na pol kobedini ï caa ni an arömö cülö ëthïnöna ï cukul arömö oro thon cïlïng ni wadena arömö thon wïlö böngü ï koma ëka arömö thon wïlö cem na gïn camö kadï ba apuro.

Bër rwök karë kï karë më cïdhï ï öd yath kede bed nï ba iwinyo two mörö kï ï komi wëk ibed ka pimere, wëk ïnïang yot komi kite na tye ködë.

Yoo na myero ëjük kï two lyetho ënë myero ëmïïgï yath arömö cangö twërö yath jami më malaria cë ëmïïgï yath onyo omodh gïnï pii thon.

Gin na pecina otio ködë më nwongo gïnï kwan na bër ënë nï dhanö bedo ï gurup wan ebedo ï gurup kanya acël ërïbö cïng ëcïdhö epuro epuro cënë ëka më arïö ebedo ï gurup më bol icup na nwongo ebolo cïlïng cë ï caa mörö ideno ëcülö kï kwan cë diki dong ïcülö dong ïdwökö ka karë mërë örömö.

Two cükarï ka tye myero ëcwö obed ka pimere nïnö kï nïnö më nïang lëböl më cükarï ï remo mërë kite atye ködë.

Modho pii na reco römö two kölëra pïën inwongo nï pii ca ni kudi më kölëra dong tye ïë ëka mïtö ka ïmïtö modho na bër myero ï ï ited pii nön ëk pii obed na lyeth ëka dong okwee obed na bër.

Ka pod acoo acoa bër rwök nï myero alëgï, ëka ka alëgö anën kite më yübö yot koma, alwökara, cë ayübara më nënö kit tic mënë na myero acïdhö ïë.

Atwërö gwökö jö më pacöna kï ï kom two më malerïa ï yoo më puro pacö obed na leng, kür bunga obed ï nget pacö, pii n'opong obed pe, jïï önïn ï thë nët, ëka gwökö yot kom.

Yüb më pwonyere öröcö jö na para më mïnö bër bedo, mïnö ngec, ëka nïang ï kin-gï na bër.

Pwonyere kï pacö ömïö jö ngec na bër.

Arömö gwökö jö na para kï kom two malaria më nënö nï gïn kï duc nïnö kï nïnö ënïnö ï öd ï net.

Yodhi më karikulam më cinia ölökërë ökö ba dökï obedo kite na yam cön ni ï caa ni, dök tye ï yore na path.

Kwan bër rwök kelo rïbërë, kwan kelo lengo, kwan kelo nïang na bër, kwan kelo marë ï kin jö, kwan kelo lönyö ï pacö.

An acemo wang arïö ï nïnö acël, acemo caa abïrö ëka kothyeno ï caa na an do amïtö buto pïny.

Kwan ölökö nïang ka jö më pacöna n'ömïö gïn mënë ï caa köman nï oketho gen gï ï kite më pwonyo lwak nökënë nï wëk oye gïnï më tero ëthïnögï ï kwan pï kelo alökalöka ï kabedo n'orumo jö na man ducu ömïö döngö lobo ënë obedo gin na pïrë tëk.

Ëka gin na an acakö tïmö më acël ka an pod aco acoa kï wang nïnö ënë më acël mërë an alëgö, lëga ënë an atïmö kodiko cön myero aya alëg apwöyö Obanga nï ögwaka ï dyewor, nï okelo dökï ï kodiko na tin.

Gin na wan jö më pacöna bino gïnï ködë kanya acël më cwakö kwan pï jö kïbëc ënë nï, ebedo ï mïtïng më poko ëthïnöwa pïën ebedo ka nënö cïlïng onyo lïm na tye ï cïngwa cë epoko ï akinagï cë gïn cïdhö gïnï këdë.

Jö më kabedona jö më marö gin na amarö woth ködë ënë pikipiki kï lëla gali lëla onyo gali.

Kwan ökönyö jö më pacöna ï kite më moko thama ï kabedona ï yoo nï, myero ewiny thama kï both lwak kiduc ëka eyere ïë, kanya acël.

Cem na an amarö rwök ënë obedo dëk öranga, ëka më tedo pïöpïö ënë nï, moko mac kun ïywëö jikon ökö, iketho ïlwökö agulu, iketho lala dëk ï keno, ïööyö pii ïë iketho öranga ïcwakö mac naka ka öcëk, ëka de ïcakö cëlö, kite na dëk bino ködë, kwon mene imoko mac iketho lala dëk ï keno kï jami nökënë na mïö cem bedo ökö na bër.

Më gwökara kï ï kom two malarïa onyo pacöna kï ï kom two malarïa më acël myero ange nï nget pacö duc bunga na tye ïë ëgö ökö tye pïny, më arïö myero anën nï jöga kïbëc buto gïnï ï thë net myero ëcïk net ökö ëk jïï obut gïnï ï thë net më gwökö ober kï koma.

Ëmïö ëthïnö nön kwanö gïnï më nöö nwongo cül mörö ope n'ëmïö calö buto ï cukul calö ka cïlïng më peny ka peny na tye ëmïögï tïmö më nöö ka cem tye cemo gïnï thon ï cukul na nwongo ba ëcülö cül mörö.

Kabedona tye kï yïka na papath, calö yïka më kalulu, calö yïka më gurup më lëga, calö yïka më gurup na papath gïnï, ï yodhi nön gïnï gïn bedo gïnï kï karë më pwonere gïnï kï ngëc na papath ëka döngö lobo.

Tuko më mingo na rac, cïdhö tic kï cïlïng ï yore na rac mii inwongo two jönyö. Madhö köngö na rac na ba ingeo pïny mii inwongo two jönyö. Cïdhö ï myël kanya jö na tye kï two na pol ïë mii inwongo two jönyö. Cïdhö ï taun, bedo kï jïï atata calö malaya mii inwongo two jönyö.

Gwërö jïï kï pacö kïbëc jükö jö kï nwongo two na papath na römö makö jö

Kwan tye ka lökö thama both lwak na bër, kwan tye ka kelo wat na bër, kwan tye ka mïö ngec na bër ï kin lwak, ëka kelo lönyö ï cïng lwak ï kabedo n'orumogï.

Ëyö an atye kï gin më wer, ëka mana an atye ködë, obedo redio kï telebicion.

Yodhi na yüb më kwan ökönyö kï jö na thïnö kï jö na dito ënë nï kwan ömïö jö na dito thon ï caa ni pïën kwan ka jö na döngö thon tye jö na nwongo ba ngeo gïnï kwan na yam eterogï ï cukul dong ngeo kwan inwongo nï dongo lobo dong tye dhanö nwongo dong ötöka tye më woth pikpiki thon ëwïlö tye pacö.

Ka cë ëmakö awol më cem kï ï pacö myero elwong jö kanya acël lwak nön na ën kwö ï kin-gï ni ka ëmakö ën epwodi, ën epwodo ni nwongo lwak nënö, ëk ömïï ën ömïï coko both lwak nökënë nakun kobo nï ka cë diki an thon atïmö köman pod epwoda nï löö më rïngö ködë cuth ï polic.

Tic n'enyodo twërö tïmö gïnï ï yore më tero ëthïnö ï cukul ëka kï cwakö kwan k'athïn mïö jami na nwongo athïn mïtö öcïdh këdë ï cukul ï yore n'opore

Two anyöö nen kï ï kom athïn ka oboko wangë pii wangë cwër kome cwörë lyetho nwongo pol athïn ba mïtö cem kök aköka pïën nwongo kome tye ka rem na pol.